Urun gidije ti wo wa ko ni arare ti otse osaan gba do eyewe okan ni no o ke tse ujirin eyewe ujirin eyewe wo me nee wo ma nee wo wa nemi do eyewe gere ireye ki ireye kerenfo ma ri ye bi ogho ti uwo ne ni dra re a wa ma gin uwo we eyewe wa saan gbere a ma ni ubo a oritse wo ma ne mi ne ogho biri ujirin ni ara ireye bi ubo ku ubo ti uwo re dede a wa ka wuwu re owa ka kun ukpesin re wa ka kon kerenfo usin re wa ka kon ni ubo dede to ri gin ogho too wi arare reen tori ira tr uwo we we be ogho we neni do eyewe gere iweye dede wa ka ba gbere ee ni ireye ki ireye tr o wa ka fe mo ran uwo utse re bo ubo ku ubo ee nr ireye ki ireye kerenfo tr owa fe gin dr oma tr a ne ogbo do wa gba kpima wo ma fr ee gba fi ee gba wa gba tse utse ni ara du uwo wa gba ba aghaan tse urun hi ara urun ku urun tr wo ma mo tse a wa ka fi ee a wa ka gin oma we tr a ka kpe oniye ju eyi dr o ni ogho reen oo Do no ogho gere owun or ujirin <hesitation> osaan tr o ka lele urun ghaan we owun re tse ujirin bi ogho ni ara mo dokpe gbi ere